आराम भन्या बित्तीकै सब्बै भन्दा पहिला त मुलाई हामि काम गरीखेर मान्छेका भिणभाणमा गैखेर जाता काइ यसा ठाँउर गैखेर अझिक्कै झीक्कै गल्याका रे त्यो गल्याका बेला काई शान्त वातावारण कन्ल्यै हल्ला नगरीखेर त्यइ ठाँउथी बस्न पायापछि त्यइलाई नै आराम हो भनिखेर म बद्दो छु । हामि मान्छे हु हामि मान्छेले दिनमा दउडधुप यताउति गरीराख्नु पड्डो छ । झिक्कै काम गर्नु पड्डो छ । हाम्ले काइथी बोलीराख्नु पण्न्या काईथी काम गरीराख्नु पण्न्या यसा झिक्कै कुणा हुदा छन् । त्यइतक हाम्ले काइथी गल्याका बेला एक शान्त ठाँउथि जाथी मान्छे काइ हुदाईन छन त्याथि गैखेर बस्न पाइखेर एक गिलास पानी खाइखेर बस्न पाउनुलाई नै शान्ति हो जसो मुलाई लाग्दो छ । यो शान्ति भन्याको चाहि हामिलाई गल्याइ लाग्याका बेला शान्ति <hesitation> शान्ति बनिखेर हाम्लाई एक किसिमको उर्जा दिनु लाई नै यो आराम हो जसो मुलाई लाग्दो छ ।